Fomba ampiasan'ny bitro i tadignany ahona be igny anh <hesitation> ahafahany hitenoany feo <hesitation> alavira be zany hoe zany anh efa regniny zany hoe misy fahavalo ho avy hanafika izany, de ahafahany koa hoe miaro tegnany mialoha hoe miala am'toerana izay misy ananjy io.